الحمد لله أنا بطبيعتى إنى شخصية قوية، <hesitation> مو بس سهلة، مو بال- ممكن السيطرة عليها أو إن شى حدا يخوفنى، <hesitation> فما عندى لحظة بعينها أحكى عليها، ترانى على طول الحمد لله أحس بقوتى، وأحس بقوة شخصيتى، وما بخاف من أى شى، فما عندى لحظة معينة.